اذا خيروني اكون عالمة مشهورة او فنانة مشهورة صراحة ما راح اختار اكون فنانة مشهورة، حختار اكون عالمة، <hesitation> لاني اقدر مرة العلم والمبتكرين والمخترعين واحس ان عندهم نسبة ذكاء مرة عالية وابتكار، وهذا كمان انا للعلم فن لانه مو اي احد يقدر <hesitation> يبدع ويبتكر وزي كذا، فاكيد حختار اني اكون عالمة لانه بالاول وبالاخير حفيد نفسي وحفيد المجتمع يعني.